Kullurit i arit më kuiton pethkat çë vun grat të Hora te dita e Pashkve, ncilonën, xhillonën, xhipunin, brezin, gjith pjesët e veshjës arbëreshe.